يمكن نجول إن الأطفال اليوم سعداء بطرج مختلفة، عندهم ألعاب فيديو ووسائل تواصل اجتماعي تخليهم يتواصلون مع بعض، هذا حلو، لكن في ضغوط جديدة مثل المنافسة بالدراسة وتأثير السوشيال ميديا، ما جبل خمسين سنة كان الأطفال أكثر ارتباطًا بالطبيعة والألعاب التجليدية، كانوا يعيشون لحظات بسيطة وممتعة، فكل زمن له سعادته بس تختلف من وجت لآخر.